Gli ingleis al an la regina, no ades al an ël re e a së sentu sempre ën po süperiur